sarentinii wol kasjiriti, saren ta worrat jira iyo ta badaat jirr, ta worranii lilla inamat hingamtu, baa inama barete inamanne hin' nyatu, tabidin hori ilalti, wor ilalti amo ta badanii, biria biromte.